Wi giti gihúrina antiimbi, han jandu unyeeŋma fo han jandu unyeeŋdi ngi hi. We gí a btooti, btooti ma húrinyaa, mo biñaŋ maa tta ñíni be. bége nñín ñine, giñintina antiimbi ma doroŋ boonji willi ma. Waaye, anín ma ujangan yeeŋna, ngi hi ma húrin yaa bamada yeeŋde banan giti mbii. <hesitation> Mbolo baato bóotinde a mmeesi ga. Waayi banan giti gbii, hee gí hii ñína a binín, wee ga anín ma nyóbodi aga ɓad, boji willi ma ga ŧiftile wi ga to ataan, he ga anín ma húri yaa andéete, ndu gbii ma njete. Yaa hima húrin yaa, anyóbodi, boji gmúmudin giti gilli ma giti wo ge nɓadi boja a gitini ma. He nyób ɓébi mbii ma Haala ma ñaamani. Ngi anín fdéma fana hi ma húrin yaa, angí hima ndéete, ndu ugí angi hali mo ñooma, ñooma anhali bembe, giŋaasin wi ma, njali ataanni ma. Hima ubiiŧani ñoomi willi ma ñób ŋaase ataanni ma so uhúri yaa he gí hima ndéete. Hima ubiiŧani fana ñoom willi ma, a gsúdin ñoom ma gijiini ma baaji héde ñoom ma nyalte giŋaase so so uhúri yaa fana he ga anín ordonas, ungiisima ndaani. Anga anín ma, hi ma nga a fiiji filli ma, aa ttin ga ameese. Angí anín ma húri yaa aa tti naŋ tigle, giɓatil gilli ma nñób ndaani gitoo gilli ma fana nyób ndaani, giñaŋi gilli ma fana nyób ndaani. Gimbiiŧa gilli ma nyób ndaani fana a bilaante.